Ayi agbagyi mi ye ma da bo ntukwo tu nna a ba bwa osa ga mi ge miye ma gbmi kpa nba yi ma zna omi kni ye vna kudu du kwo na yin ye vna abo zhi awo mi ngyi n mi ba bwa bayi ho ma lo, mi ba lo kwo america n ma si america mina bo dna nubwo lo n mi ba lo mi zhni n gwa ba miye ma zhi ba nmakuba zhi maku ge yi bwa ma tu abo mwi nba yi lo n kni giho nba yi nba je ze zhi mi kni cheyi nigeriya aku kpe ge gye omi mi la lo yan mutu nkni do nti ngena dna nbu nho bo dna ho kni ah gna ge nha zna zna ha yo bmi kwa ga ho boye kpe, kwa ga ho go yin kpe to omi nubwo zhi lo ge osanu n ba bwa sa ge aga mi zokwo mba lo kni do nm ba lo america n ma si bo nmaku ba zhin abo mwa be gye lo n mi ba tumu nbo nbo nbo nu mi ba be mawu mi kni ge mi la lo ba mila lo mikwu yan kpe ye miku obo bwa nkni yi ma lon ngye america nma lo yin mi ku ba zhin and then dole n bo nu ma kpe she mi ba zhi nwu ma gye mila zhin za n nabo yi miyo nsu nsa ma je ze be okni ye chei kwo to mi je ze ben osanu mi ku gyi wye zhin mi ku ba zhin mi ku gyi wye zhin mi dna bo mi zhin knu knu oma za na pyi che ba wo agbmada yaho ga ho yi mi tnu ba chei Ba ba bwa bugba fwa nu ge gye ba za dna lo na america woi zhi knu knu oba za dna lo america wo ku makata zhni n mwa be gye woi la yan ba wo ku lo oba mwa be gye wokwa gyi wye zhni to kwo wo jeze be wo kni nigeria aba da ba to okwo nu zhi ya ye ge kwo nge nna bwa nmi ba bwa aba nnaba lo nmi nmalo america nu ntugena mila be ye kpe bwa n abo mwa begye lo n natu mu nna america nnnta zhni degen ha zhni deye nho ta lo bwa da ka wun ha zhni tnu tnu gomati yan nho ta zhni gomanatiyan tnu tnu dododo yi ntei ho ku ba zhni shi hnhn bo hoto lo ha rasa nyon haba zhni nnaba ba bwa abye gyi che nu zhni mi chi ge osa na mi bo ba ge ge mi ba gbmi ya kni ye kwo yi ge mito dna lon yi kni zni ta yen nigeria nge miba lo kno do nna gi ye bma yi mi ba lo america america mi wo ba bo da lo mi waba ba zhi zhi lo nba da, mi gye kuma nn ayi awye gye yan ngye atelevision she ba zhni wu ba ye lo na je yi ba to na wu lo na jei ze ye fuwa kwo zhi zeye yan nu, ze ye yan gyi kwo zhi ze ye yan gyi nu mye miye miyan mbayi mba osa mi ba gbmi kpa ma lo america yeto to aboyi honu osa mba je zebe cher ada mi mwa ntu nge mi gbagyi zalo ama shekwola wo wye wye yi gwo wo bo gna ge gye walalo mu tu, wola lo mutu amo wo che pma wa zhni owayi ba zhni simo london ngye honourebu danladi osu zhin, late honourable danladi osu zhin wa ku da lone ge wo ye wa zhin owa tukpe chi kwa zhin simo london Wo to bo gne ge wa lo mwi tun m london yi hon wo to bo ba kpe ge wo ye owa kni owayi ba wu ngge simo london ntu che nu nkwo nu zhin kwo gami bugba dna nnabayi nmiba bwa ba ma pyiya london america yiho malo miti bomui nna america zhi nnayi ba ka omi kni wuge ya kamata oyi kni kwa wu nge america yaye na jeyi to ya wu nuwu to ya wuvudo shna naje yin ntu ge na reshi bugba ka ladna najeyinkwo nu zhni kwa to yiy bwa yan hon ee malo bwa yi ma dna bo n miku aziki zhni nnaye najeria lo pwo pwo bwa ge oba za dna lo woi suply gaba na yan yi wo tnu ba nayan yiwo gye wye lo bwayi wo wu ba ge sa lasi gye do sha la be ntuge wo la lo wola ba zhi wo la ba ba che nu zhi mi chi ge nnabo ba ga ge mida ba bwa sa ma bwa ba ma bwa tnu tnu nna ba pyi ya lomi, mi ba pyiyalo ma lo america nun ntu ge na oba rayuwa ba zhi bo yin kwo ke gna mi tun she mi gye lo n televishon nma shibo dole ma timui ngye ba nmatimu oma za in nigeria ba ku pwo pwo bwa che nu zhi miye machige agbayi yi ya je wu nyi zhi aza dna gbayiyin yiya jewu abyi ba ye lo ba zhi ba kwo omi nu to gbmayin kwo za do nu nwo bo gyi nwobe yi gewa pyi ya lo kpya yi. Aba wo bo ba pyi ya lo yiye wo wuna bayi wa pyi ya lo osa wa lo wa gye do sha n bwa yi bwa wo ba je ze be yi chei nnabayi kwa bma yi zhni. nge she ma bwa da yon oyan gbagyi nba lo nabja gyi ye yila kuka la zha gyi yaye asnayi da byi awu ntigena asna yi da byi ba bu gba gna dna loge ba ba zhni ba ba dna wye ba zhi ba ama, ye wu wu ye to lon zokwo to lon tnu tnu ba ga oyi yi fi la ba nna ko wu yika yi agna yi nu ku yala ntigena yito yan hoi lo nyiba zhni nnabayi ya gye yila yan bwa kafi ha gye fa ho be ho bo gye fayi zala gyi wye ba million gbmayin kwo dna bo lo to kwo ba dna bo hagye wola pyi la lo kpa yi nh che nu oya gbagyi nfe skewo ku abya ga fe yin nha gye byi be gyn nha ba kwo na gye mi pya be gyn ge miye amerika nu malon ha ye miwu ha bwa visa ga mi, ha ye mi wu ha zna zo kwo yin ga mi haye mi wu naba yi ma pyi yalo oyan malo ma timwo oyan ha ye mnow chei yin mi be ka be miye ho yawyi su kwo ho nu ga wu su, miye oya gbagyi ya kuka zha gyn ya ye je wu nu, kwa za ba n ge ba ba lo london nu, kwo za ba gna ge wo ba lo sudi di nu, kwo za ba gwa ge wo ba lo kni hna yi na nnn nayin ye, yi ya je wu nabayi ya lo yi tu mwi ya be chei ya develop nyi kni yi ntun ge na oyi kni. Oyan nu kwo zhi agyi ya gbayi fi ntuge na yi ta ya je wu lon ayan be do n bada yaje wu lo yi oto gyen ayan be do gyi ha yi ye ga ba gna yi kni agye ya, she agna kni aje ya oya gbagyi ye yilo yi mana oya gbagyi ye yi lo yi kpe tukwo ma na to n ya gbagyi boiku kuka ba ku lo kwa amerika kwo azaho du ghana daka hoba gye ba ba je ze be nbo manayi shi ba ba je zebe na bye gyi shi ba ba je ze be na kala fifiyi domi oza wo kun ba zhi na amerika owo bo gbo ho lo zai wa zhi ba n lagos owo bo gbo holo nza yi wa zhni ba nna abuja, owo bo gbo holo zayiwa zhna ba zhni ba n jos so ntun chenu zozo ha zhni bankpai wo je be nigeriya ye kwoyi agye wo lala tiyi, yi gye lo oya yan bedo obo bgi bata ye lon ba ya ba kifa yan kwo kwo dna do wu nana aje za gbmi wo byi lo woilo che yi bwa do na ba yi walo wo zhni ba kwo kni boyi bo dna do ya oba nuwan to lon oya gbagyi yila che ya ku kala ya ye oya ghagya je wo n naba yi ya zhni ba n kpayi omiyi bwa gyi mi tiya mi da bo yin, nmayia bwa sayi ha, malo amen kayi ma zhi osa ma zhi ceyi shekwo ba gami bugba nabayi miya wu gye she mi gni mi da ge aye mi wu yin na bayi ma pyi yalo yin omi bo mununu nmalo amerika mi ta bo mi ar ma bye ma ye mi kni yi nngo de so nu fyi.